Minkaa so a lanndiikekam, a jiɗɗo hedde yiɓɓe ley leydi nokku keso kaa. So wanaa njiyaa yimɓe jogiiɓe tagu hono mo tagiɗaa e muuɗum oo. Yaade so ana samina yimɓe en naa nokkuuje ɗe anniyiɗaa yaade, ɓe ngolliditaaɓee, ɓe nii laatoo yiɓɓe maaɗa. So wanaa ɗum kaa -ma duu nafude yimɓe tam a heɓam giƴiraaɓe sikke fuu laa.a-